في الغالب كنفيق الصباح مع السابعة كتفطر نبدل علي كنمشي للخدمة او كندوز نهار ديال الخدمة عادي كنتغدى في حدود ديك الرابعة الثالثة ونص او من بعد كندير واحد الوجبة ميريندا مع ديك السابعة الستة ونص او كنحاول ناخد شي ماكلة شي عشا خفيف او كنرجع في الغالب فحالي للدار في المساء او كنحاول نعس بكري هدا فالنهار ديال الخدمة، فالنهار اللي مكنكونش خدام راه في الامور كتكون روتينية عادية كل وجبة في الوقت ديالها يعني الفطور في الثامنة والتسعود الغدا مع الجوج العشا كيكون خفيف فديك حدود التمنية التتسعود او نص او النعاس في الغالب مكنفوتوش الطناش